Mimoṗomo baśam, eeḃe, hieḃo efia axunae amixue siźani źani eedianefiai amitiara miame eedineɭeġubuni wala íɭimebiimi.

Ínze timinze baśam ṗobo ṗobo bukunemi bufia axunaḃo. Eḃe ñáso yelemi diale ġakia, amiñalo deḃedi ediame dúli dúlu eḃaġazualee. Iḃehe ṗohe yelekia dúlu dúlu eḃaġazualee añaloḃan níyiẽe ġazualee oxũbiḃi oxũubiḃi nefiaġalo adoiɭie. Nízoenerile. Nehũneu hinum níleelom kaxoġalaġañie, añaḃiyiẽe néñinomi nerini mímoġalo nilaġañieġo melele mekuneereɭew aminiġalo aniroe ona fúlu fúlu, eñaḃaneṗi aminiġalo aɭeġeɭew nixaren aśõnakunaroe eñaḃamuṗe némiźeli ubiẽ anoomu runda naluḃeleɭeɭelo, nazimu dólo, eeremaŋ kaɭo anoomu arokẽe. Tebaśam timeeḃe moḃuɦaŋemaŋ amiduźani neemeloya ífula, oleɭew, kanko nalaami kaɭeġakia konaala ona fúlu fúlu nalaɭew kakia siiḃe. meamilakinapi otianilaki, otianilaki, iñareḃamihameli. Mireḃamifiai nivelaavi aneemedial. Baśam niḃuɦaŋemaŋ kalo niḃufiai aleɭeboreḃo, kalaaġo kákuon kákuon koañalaa timi dóo eḃamikaḃan eimiendon ona fúlu fúlu domoeɦaŋemaŋ. ɦíeḃomuṗe, amixoehinum, amitieḃarek inze ɦíḃinze miini kaśeamiñaŝieḃeñieo nixareniɭew méerune éredus amiñaɭe bálee amixunerokeemi níɭi eyakafiaŋi neɭi źimame źifiaġaɭo inze néeleḃ ɦieḃo, eḃe neefiaṗiae. narumunda kaxunko muimi adilo aḃañenus molemosi meamizo búkoġuromi siiḃe, nañatianayiẽe tonañaemeyíen toeñamelaa, eśe eśesa neyaġuźũ purniloe miemaŋimi miaźoneemi.